Va men judayam hursandmanki siz sog'ligingizna judayam ko'p ahamiyat berarkansiz. Tushunib yetganingizdek spg'liq va bu judayam muhim va inson umrida sport bilan shug'ullansa butun umr sog'lom va hech qanday kasallarsiz yashashi mumkin.